जो कैमरा होन्दु ना जो हम्म देख्दा जो हमरु लेंस होंदुइनमै सेंसर होँदि जो फोटो ते प्रोसेस करदु मेमोरी कार्ड होलु जो फोटो ते रखलु अपना मा स्क्रीन होलिहोली जमा तुम अपनीखिचइया फोटो भी देख सकदा